Yeji te chiji te chiji och wang tejooj y puede wad asta teji gajle tegay que way tejoto porque te chiji te este yeji, yu teganjista te teganjista chij ispal te pillu tegay cespa danu tsocpa tumo porque danu tsocpa pitsaanj wang tejoto cushi way tsotosocco y fierro animal l te eya eya’b otro te pats te pats yete pats te por lo que mosucpa l teji animal tucete que te animal tegay que wa tejoto yeji te jeswajpa jete te este pues te tsajing te tsajing tuway yeji yespa oco como campesirin l tyon yajetc togujpa o como wa queja animal pes po capo este rezongma te este te tsajing jemojpa tchi on jepapa por que e masde de yumi tsajing l te yumi tsajing l e pi masde este te yomuyopa tumo que mosujpa wesajpa l wand poj yajet togujpa pey este con cuidado l pa por que ca’pa ca poj n jepapa tumo porque nas jo teji aluut pognis wad istu pou yuco na ora pes ya wand wa ming desgracia cabo ming ispo por mas de jeswajpa te yeji te tsajing n pues istu l tegujpa cap tajuir way tejoto por que pues cab mal este mal animal l gampa porque pej yomuyopa danu t tsocja yo te tsajing